Tajao kiti ka sa neati na ni ku in tiñi un taviti veeyo ntacakoo ya´a, ntavako yukati kuako kastiuti in xitayo, in ntuchiyo te tuka ku kayuyo yuka ku un kiti iniyo nu taka kitio, ko in chuko nee xee ka ji kitiun chi ntavo koyo un nteyuyo, xitayo, na in ja jaayo vi vaikoyoti kaa kaja kuntee ku kini inio na su ja kontee un taka nteyuyo, no in xitayo te kao chi kiti ne´e ka kunta taka nteyuyo, na in xitayo te kao chi kiti ne´e kakunta taka kitia ja kutiñi ji chuko ji taka in tintaku o na ta´aviti in yaa kuñu o traviti in o kate´eyo su suka te yuka ku un kaotenta´a in kitia jito.